Ün cunsi-i për 'na coza ëmpurtata al e për caté ün computer, cuindi <hesitation> secund ti che marca e che mudel e mi piarìu chël li perché a m'zmìa d'marca e a m'pias